أفظل إني أقظي ليلة في فندق فخم ،علشان يكون فيه ناس حولي <hesitation> ويقومون بخدمتي ،أي شي أحتاجه أوصل له، <hesitation> موظوع الطبيعة الخلابة، أنا ما احب هذا الشي، أخاف واستوحش ،وأحس إن <hesitation> ممكن يكون هذا الشئ خطير علي نفسي، فما أحبة ولا أحب التخييم نهائي.